Afaka miegna zareo agnatina hatsiaka dia ahatonga anjareo miegna zareo samby zareo mifampitakosikosigna an, dia i lamosinanjareo atônjareo avy afara miatrika anle hatsiaka akagny dia igny zany ts miditra aminjareo. Dia mbarakôa zareo an tsy hidirana rivotra dia afaka miegna fogna zareo aminatsiaka.